Pensu che l'as gestì propi ben bin la situasiun, l'as fait la scelta giüsta <hesitation> l'as riüsì a truvé la sulüsiun për ël prublema cun ti amis e cun la famìa, al e andait propo bin